Benki mia ndu fuchitimu ilinde igokole oshorii limpo tepatampo. kole nkwashia inda igofunya, kole nkwakila mrumila mrii, kwa hivyo naitumia benki, kole kwashila ibhenda ibhegi tabata vana kole nkoshiva ye lifura mlinga kole nkwahila ilienda ubhubhonele kole, kenda ketasheki ya balumueki keni na enedonki lakini sanasana kwa kuni kole fuchitome aiyenda ighevika pesa na ifunte.